Yala بسم الله abirra ton falojikoga, adbaralin, khartumlin, shandilin, damarin, barbara_barbarrin, <hesitation> tora khartumil, undurmanin, baharilin, kalaklalin, maamuralin, jebel awliyalin, <hesitation> madanilin, gadarifilin, bursudanin, sodialin, jadelin, riha <hesitation> jadelin, ridhilin, baharin, baharin.